Ok simi unumi mi kopi ma mi suka before i ta unumi suka ma i mi kopi i tangas mune tsinga mi lang ok i ta poro mi kettle soan mi dai i aron a i te vogosmea, i ta mogos mo rosea ta ror kalai vato, i muir ta ror vato, ta ba bol, bol kalai, ta bolo ra ta bol kalai te, ta mases ta warm kalai te mi da, a i muir tet tsanga mi recipe simi nginanginau va vasa mi tea a ko vainde, tsanga va to be saon mi suka i tanags tanim vakalaia mi suka, i tangas tsang vakalaia mi suka, i tangas mi kopi bur i tangas organisim vakalaia mi kopi va tangas a so ia mi suka, mi kopi bur ta vato, a e tete un tea, ta un un vato wasim ngan ko kap, ita tsanga bur mi tea i tangas i tsang vaute ko limit evoi. I tete tsang overim ngan ni i takap mi kopi tete tsatsang i aro, i takap leong kalai te So mi mana ni akor va i ta tsanga mo tea, i tangas tsanga mi recipe tangas i kakauk, i tangas poro mo ka natu kakau bur, i tangas ngau me i, o simi taim git ta mo simbu bikpla san kastam ma sa i tangas tanim ngan mi tea i tete tambre ngan bu vasir bu mai kavu pek, di ta mo, do namai sego kastam, a di tete mi mo me ngau suri di ta pengen, di ta muir ra se di sa inamon di ta te pengan va ini mi kerot ni gei ra bat gei ngau kalai te, gei ngau ra gei te mar na ngania bu nginanginau, sivunan bu nginanginau kavu ut di tumas se geit, ma bu tau bure ta- u tumas bu kakau tumas, tapiok bu nginanginau i marar se geit bu tumbu geit gi nge saunu ves vorotan ngas te di te nge tsanga va me git nginanginau te git sim taim i takap voratan mi mani misa na voir sa ma sa an, git tangas tsang ta- u ngasingas be mo va git tanags ngau nge ngania bu nginanginau kavu i marar, gito te mo a i te derie mi tino ta mo ngasingas i oti Misana taim mi ka leong ta virei no, sivunan e feedim ngan vakalaia ko bodi ngana bi nginanginau kavu marar, mi kakaum, mi tapiok, misa mi ie kavu marar mi bor, so geit tangas mo kalai nge deng suria bu tino, mi tino ni mi taim ni, mi tino akap kakauk te. Simi taim i ta te murok at ta pel be mo an si kapuk menarok i namai mo sim ausik, a vous te bu mai di masamasa simi ausik di te murmurngai sivunan git takap ne vatitiria se geit sar tino ni aron ni mi kamber. So geit tangas tsanga wa git tangas por vakalaia se geit sar tino, gi tangas tambar vakalaia git a bur i ta gnas sis kalai, poro ko kato sop e tete sisi kalai, i tate wasim nge no kalai, i ta te poro mi sop, sopa nge no mi kova, mi mata, suria mi mata ta klin, mi langai di tangas ve lalro no algeta taim, ni git tamo. So ar u lalro pengan mo mi kapinots a leong tumas te va git ta storongim nge git ngan bu kapinots git takap ngas lustingting simi kastam se geit va geit ta por vangase A ge ta te mo simi inamon, a git tlakiran va gi tangas vodondome va misa git ta lalron ini simi kamber va git ta tsanga. Tavaker are ia puk nama u lalro pengan va na storongim ngan be mo, na vakalaia be mo se geit sar a nginanginau i aron bu se geit sar ta- u, mi langai ma mi kulau go ta kap mas nambaut, tsang rong nambaut i gege, a se geit sar ta- u gi bu bor di te si me kindi a git takap ngau te. Ok are i be mo mi puk stori